Miŋ mu musoo nafaa ti niŋ, janniŋ i be a ňiniŋ na. musoo niŋ i be a ňiniŋ na foloo i ka a ňininkaa, i ka <hesitation> i ka, i ka, a, a la moolu <hesitation> a la moolu i ka a la moolu le juubee, foloo, fo moo kende loŋ fo moo kende loŋ i ti. Niŋ i ye wo loŋ fo kabaŋ, i ye naa bula a nooma i ye a ňiniŋ. Iyoo, niŋ i ye a ňiniŋ, aperee i ye a sanba, i ye a sanba naŋ, i la suo kono. Iyoo musoo nafaa warabaata, aduŋ a nafaa warata le; pisiko musoo niŋ a naata. A ka moo dahaandi le. Iyoo mee moo kendoo, wo le beteyaata diina moo miŋ ye a loŋ ko a maŋ ke moo betoo ti, famii betoo wo le, wo, moo jamaa ka wo le ňiniŋ foloo janniŋ i be a dunndi la naŋ i la suo kono.